Jé lⱥ e re ýn e nɇɇ elýna e ǿ dxín jó’ nɇɇ’ juó’rá e lǿrá e lǿrá o e lǿráá’ jnⱥⱥ’ lajyna jná dsa i nⱥⱥ’ mýguii lⱥ. Jnⱥ lýna xa, giaa, jñⱥ, ñǿ ‘ña loo ´ngyn ‘nɇɇ’ juó’rá xa lyyna Jnⱥ, jötu re ýn la ‘nɇɇ’ e kuii, jiaro kuii la jy kö’, kí re ýn kajuý ‘nɇɇ’ e kuii ‘nɇɇ’: jnⱥⱥ’ ixe lⱥ, looráa’ jú jmíií exa my jï’ jötu xa juó’ exin mý tⱥ óo kö’, jötu juóo’ dsa kumóo kö, kie’ jujmíií bajö, jütu xa exin ingles jökö’, juóo’ noo kö’, juóo’ dsa ñíi’ jua’ra kö’, ejö la jy ‘nɇɇ’ e lyna e kuíi ú.